Mebɛpɛ paa dɛ mara mͻnoa edziban wͻ fie na medzi kyɛn dɛ mͻkͻ edzidzibea wͻ abͻntsen do na mekedidzi. Osiandɛ, sɛ mara meyɛ edziban no wͻ fie a, minyim ahoͻdzenndur a medze yɛe. Na afei minyim dɛ edziban no a mayɛ no, ͻhaw biara nnyi ho, na ho so tsew, na ndzɛmba a midzi nkotsee na medze bɛyɛ. Na mbom mokͻtͻ edziban no wͻ abͻntsen a, bi a na mennhu ndzɛmba a wͻdze yɛe, na ͻbɛhaw m'apͻwmudzen.